Aywaa fiisaa irii waagunu aŋaa muhim ti fiisaanu aŋaa muhim ti, gak guugin tin biiteenu, ichinak masalak gin ti maŋ taa miri, ichi taanu kaŋgu n̰eeti gurŋayak ŋalak zookaa eliŋda biyaanu tii hor ti, eliŋda biyaanu eleŋde luraŋte, n̰e eliŋde biyaanu kasal netan. Bar nu kaa maa tindigin eleŋda luraŋte, waagunu fiisaa yak eleŋde naa waagunu nduunugu raahak tuunji. Annaa taka mii zaata ke lalay netan lurŋaakaa, yak jaa chahalak nambaynu ti kay too chakhalak neenda jaa met eleŋde wibiisandi. Enleŋde nidiisandagu eleŋde turaŋ kan, n̰e hedimee yak tii indan kurgayan barnu ojulko tuyoka ti tibiyaa waagunu, haa wurŋa tenen kaa hayin tan n̰ee nduunu dumnan halas kasal tir duunu kasal tir waagunu. Awuraŋte, awuraŋte zite met jaa luraŋtan annaa tika ti yaanii waŋ ahar siŋen biyaanu ti. Keree ti mii eliŋ biyaanu eleŋde arnokoy waagunu walaa kijii ndeney tan, walaa nduu ndeney tan, walaa yaani kasal ke nduunun kay laakin ahar siŋen biyaanu jaa subu lurŋaanu akun kijii ndeneyti kamaniye nduu ndeney ti wala tabugu zaata ke lutoo n̰arnu met yaanii eleŋde ner sarfa tiran, eleŋde ner biyaa kaa n̰an biyaa tiŋ zaata ke wujaa taaba ndorŋte, annaa tika jaan̰in zaata ke wekit lurŋaanu, waŋ zaata ke giraynu, waŋ zaata ke fal mbir te achan waŋ zaata ke taariŋ ilaandi aaasun kasin̰in zaata ke lurŋaanu dumnan nduchaa n̰e wujaa jijilii kaa kasin̰in indate waagunu dumnan. Mii ahar siŋen ti biyaa aasuŋun ti eleŋde met luraŋ tan. Atika ahar siŋen biyaanu jaa ilia ahar siŋenti luraŋte eleŋde luraŋ tan n̰ee waagunu jaa nduunugu dumnan tuytee ti, inda inda kaynu wurŋan fotor sun n̰ee sun walaa nun kaa mii bee kutugule dittir furach nenen ginditeeti. Haa hedimee ndriitee kaa ti, haa hedimee ndriitee tindaanu halas mii eleŋde nidiyaandak waagu yay welet sire gindaka furach neneenun kutugule gindaka, gak yak hedimee nagu kaa taate. Hedimee nun kaa nundukuure ti gaate, wujaa hedimee nun nundukuure gagaanu, haa hedimee nenee taanu waŋ maalech, hedimee yak hokuumaa naa wala kaŋ tek naa taanu hal kaŋ tik kan konon taa konon tan n̰e ahar zuŋo, weyin ahar zuŋo sundar ahar zuŋo kusan ahar zuŋo lala, lala, lala, am hedimee nenee waŋgu adiyandi n̰ee adiyandi gak gin dun gerandi ile nundukuure dittir ti geri. Waagunu jaa am kaŋ nundukuurek adiyaandi tirnu haa way lutok ŋalak yak yoomiyee nenee nak dukos tii gu wujaa dukon taa, dukon tan. Wujaa kaŋ ileegin kaa gaga kula nundukuuree nenee waŋgu bayindi hal kaŋ ilek kaa kulaysu ndintaa, ndintaan andrii mbaar, kuŋaal, asaalsu gagaynu kaynu dum mbasiŋ te mbasiŋaanu jaa aa aa masandi ichi tindrii teneenu eleŋde map tibiisandi haa nundukuure ti tibiisi wujaa nundukuure ti turŋasi, annaa kan maŋ hedimee menii kan tiitan irnu halas hedimee ne neenu telirnu ti. Aa eleŋde fiyan eleŋde lurgasnu mii ke bal ne neenun bar nu maa yes tirgan tiŋ taraa am barik annagin taariŋ ju oyilo, laka ndeek wey wurŋan jahaza siren barik embek yaak hedimee nagin aken zite, waagunu haa kaŋ nenee zaata kaa ndokoyin wallay kan kaŋ embek waagu bedirii eleŋde ti teri barik yak hedimee nak waagin haa gagaynu riyalaayek akun takalan ndite, laakin ahar sire dittir geyiinu ilek zaata ke wujaa chaa ndirŋen halas ndabayin teeti. Andri, andri gagaynu hal faydak naa, faydak dukosaa, dukosndi hayaa nenen ti gali, eyi kaŋgu dum aman nditan annaa tika ti tiŋ fiisaa eleŋde naanu lutoo tiite mii eleŋde nibiyak waagu nilte laakin nundukuuren nubiyagu lutoo tii kaa tii tinil tan. Ichi nak nenii ta taŋ waytee, kay awul wirtee, jiiran tenee, wala jiiran tenee iretee waagunu kaa habar tanartan, sabab nu n̰ee tiŋ, tii ahar siŋen ti tibiya haa ahar siŋen nibiyagu jaa met lutoo niinugu tinilaandi. Subbu mii kutuŋule furach nenen gindi, kaynu dumnan barik faydek anak yaajama wanara irka wawa, mii jaa kutuŋule furach nun gindi, kaynu kok faydegu n̰aaman kujinin wara, filan mii faydek annagu dukondii gun. Hey maŋ wasa subu ner kok annaa, annaa, lutoo annaa tukunun ti maraa yaa, hey haa mii n̰ee ndebeyan n̰eetiŋ, walay am iche ahar siŋen ta abiya, aasuŋun ti subaden met awurŋaandi, lokooraa faydek waagu kaa tiigu fot torŋo. Wala lutoo too mii tindagin tuyo mii maa fiyan gindaka, suba bayel yes turŋogin fiyan gindi, haa lutoo tiŋ zaata kaa fat ndorŋo, wala jiiran nenen munaasabak wene kaynu dumnan kaa kar lal urŋo mii jaa nun dukuran ti wurŋa haa kay yak naraa tiigunu kaŋ filan yaŋ, filan yaŋ irnu, filan gal maa turŋandi, filan maa tuŋaandi, waŋ zaata ke yaanii masalak ti aatika deek kaŋgu badirii fiyan amal too nambay nu bedirii fiyan ndek eleŋde fiyan ndek eleŋde wuraŋ yak jaa nundukuuren fiisaa waagunu miigin hutuuraa lolii tene.